Amin’ankapobeny zaigny kôfa biby tsy mtovy ôhatra ah, misy kivà ke ôhatra <hesitation> misy piso marigny ake, re tsy de tsy mifampiantra zaigny mitse. Miady ih zaigny matetika, ôhatra ndrindra zao amin’akôho, ôhatra misy akoho ake de misy dôkotra marigny ake, ôhatra zare to nde, nde hiady hanigna araiky zaigny, tsy maitsy miady fôgna re fa tsy hanimbôatra <hesitation> fanaterody ôhatrizao manatô karatô magnatô fô tsy manano zay fô miady fôgna matetiky.